<noise> ס'איז מעגליך צו מאכן א גערעכטע <hesitation> באשלוס וואס גייט זיין גוט פאר די גאנצע וועלט ווייל מיט גערעכטיגקייט איז שטארק מעגליך אז די וועלט זאל צושטימען מיט עס אפילו <hesitation> ס'דא מענטשן וואס טראכטן אנדערש. ס'איז מעגליך.